Te gjella ime visitarta katër Shtetëra të huaj, kleva në <hesitation> in Germania, kleva in Spagna më shumë se një herë, in Germania midhema më shumë se një herë, kleva in Albania e kleva edhe në Greqi.